Qurtuminii mudda anii friza kas kay mudum akii bultoo afuri kanay, yonkunii hiyammatiey, woishin achir murtet wo frizanen lilla itin bobesin malsunii hiyamati, malsur biness fan kasa yayaet dandeete hin'nyaatu malsunii dukub sitin dufti, amoo akum bulto afurit, woishin bulto afurir murt malsunii diko hatariay nyanno ishian.